Lookinii ak ishin kakart lookin min hiitie, mal ishin min hiit namu dandee min sun hiishenu. ama woishiin won dibianen dandaani min sun hiishenenu. woishin hana ama won ak hatua ak bineesaanen dandee min hiisheenu. mal sun duum wontante yote hinmidaadie, malsun wontante won siira hamaat hinjirtu .maana won tante namu it isheene hinyaku